Ny fomba fanaovana t-shirt landihazo dia alaina ny lamba landihazo a, a <hesitation> tapahina mba hitovy amin'ny t-shirt dia avy eo zai- zairina.